टपकण वलू नल ठीक कनाले सबसे पैली पाणी सप्लाई बंद कन पडली फिर जू नल च फिर जू नल च वेकू हैंडिल हटै की वेमा लग्यूं वासर और औरिंच वेथे चैक कला। अगर ऊ खराब छन त बदला वेक बाद सही टूल्स इस्तेमाल कैरी की जू नल च वेथे दुबारा जोडी दियोला और वेक बाद टैस्ट कला।